Reino Unido pegua reta jaeko jaereta y jembiu jae fish jei supe reta va jare oime vi añae joureta cosmopolitan iru tembiu ndie no.